Aminay zay tsy de tia mampiasa violent io fa, zaka io, Tandroy tena mampiasa zaka io fa kara ty zaka io zaka io ein! _x000D_ Zaka kara gitara zay pôzin"ny raha io, bakeo anao mampiasa bagety zay; bakeo kosokosehinao amin'ny zaka io raha de mamoka feo bakeo, tsara feon'ny zaka io bakeo.